Niwi ijtu je pomniwi, tzutz niwi, ijtu je niwi nyäjmayajpapä tambien abanero, y je abanero nämyajpa que topya jana'usyak pero än tambien nconsumitzäkpa't jete, y jumpya't jejtzye por medida y nanhpa't äj ntänhmä, jinhä ma't nunhki sarte'nhojmä't nkotpa se'tpa't y jenä ak jamkätäkpa't, ak tzukätäkpa't wa'ku manhpä je byapor, por que katä jejtzye pijpa nkojta frasco'ojmä tambien tokopya, jakajpa y jejtzye jamkätäjkupä metz tum jama, tumanh tzu', nta'p tzyäkpa nitiyä, nkojtapya't limon y nkojtapya't kana y ak yampa't hasta quince dia diyä wa'ku jenä' este sunyi pujtu y tambien nku'tke'tapä't este pomniwi igualti't jumpya por medida, nanhpa't äj ntäkmä igualti't ma se'tke sartenh'ojmä y jenä ak mo'kpa't tumanhtzu y tum jama' wa'ku manhpä' je byapor, y ka tä jejtzye ma nkote yyy este nta oye, por que lijeru tokopya y jejtzyetä nkojtakye'ta kana y limonh y ak yampa't hasta un mes suuunyi curtitzäkpa y sunyi ompa, pior ka ijtu pijpa säk y pijpa ane mejor ompa y hasta tambien nkojtapyatä't cebolla moradito wa'ku sunyi pujtu je kyaltito, jenyanhkä yajpa.